لو كان بأمكاني السفر لأي مكان بالعالم كنت بأختار زيارة اليابان حب الثجافات اليابانيه وتاريخها العريق والابتكارات والتكنولوجيا اللى بتتميز بها أعتقد أن زيارة الاماكن الطبيعية فى اليابان مثل جبل والاحداث اليابانيه بتكون تجربة فريدة ومميزة من نوعها